मोयत दोनो चिझ चहिय काहे कि अ परम्परागत कहेसे <hesitation> जो प्राचिन हय अपनो हय वो अपनो पहिचान होत हय । हमय अपनो पहिचान फिर दिखान हय और पहिचानके नाओंमे हम कभि अग्गु ना बढयं ऐसो फिर नैया तओ बामे आधुनिकता फिर चाहो । तओ <hesitation> जहे बजासे <hesitation> थोणि परिमार्जित करके हमर चिनारी फिर ना मिटय और हम <hesitation> पुरानो को पुरानुअय मतलवकि एक दमय युजलेस फिर ना होमय <hesitation> कहिके जहेमारे दोनो चिझके <hesitation> कमन कर्के अग्गु बढन जरुरीहय ।